يعني الانسان الطبيعي بيجدر ان هو يكتم نفسه لمدة دجيجتين <hesitation> ممكن اجل شوية <hesitation> الغواصين طبعا بيجدروا يكتموا نفسهم لاكتر من هيكي <hesitation> وجت يعني ممكن يقعدوا بالربع ساعة تحت المية من غير ما يتخنجوا بس الانسان الطبيعي بيقدر ان هو يقعد <hesitation> حوالي اربع دجايج بدون هوا خالص لبين يعني ما يفارج الحياة.